Agaakɛ nwǎ kɔ̌ ba di ba di ba ba di nsɔ̂-nsɔ̂ kɔ̂ ba zɔrɔ agâ nsɔ̂-nsɔ̂ nɛ, iba kɛ: nwâ ncoo, ba rɔ nyɛlo kɔ̂ igaba, igaba nɛ a di wini munaaso lo nwâ kɔ̂ nka dri gǎ bɔ, nsɔ̂ da kɔ̂ a gɔnɔɔ. kucɔ kɔ̂ nsɔ̂ da kɔ̂ a gɔnɔɔ nɛ, aza inli ma gaanɛ gɔ muna. Soo a dɔ plapla gɔnɔ. Aza maadaa na, <hesitation> musu mudaa a dɔ wini agaakɛ lo wa, wa kɔ̌ a plapla, a di tsatsa ko ma gbo zuzwe bɛ ka bɛ gbɔ̂ rubɔ, kafin kan bɛ nɛ ava kɔ̂ zi rubɔ, kuma, a di nyɛ kɔ̂ a gɔ muna nɛ wa. Ka muna, ka inɔ ka nsɔ̂ da kɔ̂, ka okpin ka nsɔ̂ da kɔ̂ kafi ka zɔn dɛ, a jɛ kuva pla aa maa gɔ. Aza maadaa ma, baa <hesitation> amukɛ, mudaa ba di minyɛ kɔ̂ ba dalansɔ̌ tsatsa, nsɔ̂ da ba a gɔnɔɔ nwâ kɔ̂ ba di tsatsa gɔnɔ, ba zaba inlan igɔ gâ ma. Nkɔ̂ baa dri agiitâ ba mi zizanɛ ba ma gɔ kɛ nɛ na.